أكيد كل شي بيأثر على المجتمع أنه راح يكون سلاح ذو حدين الفن أيظا من الأشياء اللي إلها حدين أما إنها إلها دور إيجابي أو دور سلبي والدور السلبي للفن أتوقع أنه يكون أكثر من الدور الإيجابي لو معه لأنه الفن هذي وسيلة مباشرة إنك تخاطب فيها الشباب ال youth الصغار وتأثر فيهم.